Problème amin'ny fandrahoagna sakafo amin'ny tany lenileny na tsy ary maigny ndrikindraiky sarotro amintsika hahita hazomaty satria leny hazomaty ke la sarotro aminazy mampirehitry hazomaty.